திசைகள் ஒரு பாத்திரத்தில் முட்டைகளை உடைத்து, பால் சேர்த்து, மஞ்சள் கரு உடையும் வரை அடிக்கவும். பால், மிளகுத்தூள் மற்றும் வெங்காயம் சேர்த்து மீண்டும் துடைக்கவும். மைக்ரோவேவில் கிண்ணத்தை வைத்து 1 நிமிடம் சமைக்கவும், அவ்வப்போது சரிபார்க்கவும். கிண்ணத்தை எடுத்து, ஒரு தட்டில் ஆம்லெட்டைப் போட்டு, சீஸ் தூவி, சீஸ் உருகுவதற்கு 30 விநாடிகள் சமைக்கவும். வெளியே எடுத்து மகிழுங்கள்